Ny mampiavaka <hesitation> hitako mampiavaka perroquet zao, rah ôhatra izy tariminolo elaela de maharaka lai <hesitation> beko-beko amiagny tômpony, ôhatra zao, ndraiky aby izy misy <hesitation> mahay mivôlagna faramparagny. Kô fa elaela izy mipetraka aminôlo, igny zegny le tegne hitako mampiavka ny perroquet am biby hafa.